บ่เคยได้เลย

บ่รู้ว่าดีกว่าบ่ แต่ว่าบ่เคยลงทุนในตลาดหุ้น เคยลงทุนแต่ในสหกรณ์ เพราะว่าเข้าถึงง่าย

การลงทุนสำหรับข้อยคือ การเอาทุนไปต่อให้ได้กำไรคืนมา

สำคัญอยู่ เพราะว่าการลงทุนมันคือการเอาไปต่อยอดให้มันได้หลายขึ้นกว่าเก่า

เหมาะกับคนที่กล้าได้กล้าเสียมากกว่า

ข้อยบ่ค่อยเซื่อ ต้องศึกษาเอง ศึกษาจากผู้รู้นำ

พอปานกัน ไผไผกะอยากได้ความเสี่ยงน้อย ผลตอบแทนสูง

ถ้ามีความรู้กะลงทุนเองกะได้ แต่ถ้าบ่ความรู้แต่อยากลงทุน กะอาศัยคนอื่นกะดีกว่า

สำคัญอยู่ การลงทุนเอง เฮ็ดเอง มันดีกว่าให้คนอื่นเฮ็ดให้

คิดว่าเหมาะกับวัยรุ่นสร้างโตหรือคนที่มีเงินทุนหลายหลาย บ่รู้สิเอาไปเฮ็ดอิหยัง

มีแน่นอน เพราะว่าการลงทุนอย่างน้อยกะเห็นผลกำไร

การบ่มีความรู้น่ากังวลที่สุด เพราะว่าอาจจะเฮ็ดให้ขาดทุนได้

กะกังวลหลายอยู่ ญ้อนว่าถ้าบ่มีความรู้ ย้านเขาตั๋ว ถ้ามีความรู้กะอาจจะเฮ็ดให้รู้ทันเขาได้แหน่

น่าจะมีการลงทุนแบบใหม่ใหม่เกิดขึ้นหลายอยู่

อยากให้การลงทุนเฮ็ดให้ชีวิตสะดวกสบาย ใซ้ชีวิตเรียบง่าย

บ่แน่ใจ การลงทุนนี่คืออยากได้ผลกำไรติ การออมเงินนี่คือเก็บไว้ซื่อซื่อซะใด

มีล่ะเนาะ บ่มีไผสิสำเร็จในการลงทุนเพียงครั้งเดียว

ระยะสั้นบ่ เป็นคนใจฮ้อน

กะสิแบ่งไปลงทุนนำแหน่ แล้วกะเอาไปกะแหน่

ตอนอายุที่พร้อมนั่นล่ะ เพราะว่าแฮ่งพร้อมเร็วเท่าใด แฮ่งได้กำไรหลายเท่านั้น มีประสบการณ์หลายเท่านั้น

สนใจอยู่ ตอนนี้กะเรียนภาษาเกาหลีอยู่ เพราะว่าอยากเว้าได้ อยากเบิ่งซีรีส์รู้เรื่อง

กะต่างอยู่ ญาติบางเทื่อกะบ่ได้เอาดอกเบี้ยนำ

มีอยู่ ถ้าสูงหลายกะบ่อยากกู้นำ

แม่น คันดอกเบี้ยสูงไผกะอยากมาฝาก

ควบคุมบ่ได้ แต่เฮาควบคุมเฮาเฮาได้อยู่

กะน่าจะเข้าใจนะ

เฮ็ดให้คนอยากไปฝากหลายหลาย

มีอยู่ ถ้าดอกเบี้ยสูงกะบ่อยากซื้อ

สำคัญอยู่ถ้าบ่รู้ดอกเบี้ยเลย กะอาจจะโดนเอาเปรียบได้

บ่แน่ใจเลย แต่คิดว่าอาจจะมีแน่นอน

มีห้าคน พ่อ แม่ น้อง ข้อย แล้วกะยาย

มีพี่น้องน่าจะดีกว่า ญ้อนว่ามีคนให้ปรึกษา

ใจดีที่สุดในโลกเด้อ

ไปทำบุญ

ล้างจาน

ปีใหม่กับสงกรานต์ ญ้อนว่าเป็นเทศกาลรวมญาติ

พ่อแม่กับครอบครัว ทุกคนเลย ญ้อนว่าเลี้ยงดูมาเป็นอย่างดี

ไปเที่ยววัด เพราะว่ามักทำบุญหลาย

จำซื่อเรื่องบ่ได้แต่ซื่อม่วนอยู่ ญ้อนว่าตลกดี

เว่ยอู๋เซี่ยน ญ้อนว่าเป็นคนซื่อสัตย์ต่อชีวิตเจ้าของและคนอื่น

สาวเหี้ยน ไปฟังลำ

แนวตลก เฮฮา เบาสมอง เพราะว่าสามารถเฮ็ดให้คลายเครียดได้

โบว์ เมลดา ญ้อนว่าเป็นโตของเจ้าของที่สุด

เป็นดารายากอยู่ หนึ่ง กว่าจะได้เป็น สอง ต้องทำโตเป็นแบบอย่างที่ดี

บ่รู้จักซื่อศิลปิน แต่ถ้าเพลงม่วนม่วนซื่อสิแม่นเพลงหมอลำ

คอนเสิร์ตก้อง ห้วยไร่ เนาะ จั่งเป็นตาม่วน

เพลงที่ร้องถึง กล่าวถึง รากเหง้าของชาวอีสาน ข้อยรู้สึกว่ามันม่วน มันเข้าถึง

ก้อง ห้วยไร่ เขาดูจริงใจ ตรงไปตรงมา ⁠

ทะเลบัวแดง บ้านเชียง ญ้อนว่าเป็นมรดกอีสานนำ

ไปเที่ยวกับหมู่ ญ้อนว่าม่วนกว่า

เลือกภูเขา เพราะไปปีนเขาสนุกกว่า

จำบ่ได้เลย บ่ได้ไปเที่ยวโดนแล้ว

อยากไปสามเหลี่ยม Bermuda ญ้อนว่าเคยอ่านในหนังสือแต่โดนมาแล้ว

วัดหนองแวงเก้าซั้น

ฤดูหนาวเด้อ บรรยากาศดีคัก

นั่งรถแต๊กแต๊ก เที่ยวธรรมชาติ ชมความเป็นอีสาน อยู่อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

ตำบักหุ่งแซ่บที่สุดในโลก

ก้อยเสือคั่ว เพราะว่าเป็นเมนูเนื้อ ต่างชาติน่าสิกินได้

ตำบักหุ่ง บ่ต้องเตรียมวัตถุดิบหยังหลาย

ร้านลาบ เพราะว่ามันแซ่บ

ข้าวเหนียว เพราะว่ามักกินอาหารอีสาน

เฮ็ดกินเองมากกว่า ประหยัดกว่า

กะสิเลือกตำบักหุ่งคือเก่า เพราะว่าแซ่บ

อาหารเกาหลีเด้อ มักกินกิมจิหลาย

มีความนัว ครบรส แซ่บที่สุด

แตกต่างกันแน่นอน ในตลาดหรือร้านแถวชนบทจะเป็นอาหารที่แบบรสชาติดั้งเดิม

บักแตงโม เพราะว่ามันแซ่บ

กินกับก้อยไข่มดแดงเพราะว่ามันแซ่บ

ตำบักหุ่ง เพราะว่าแม่เฮ็ดแซ่บหลาย

กินน้ำเปล่า เพราะว่าดีต่อสุขภาพ

บ่คิดจั่งใดดอก กะโอเคอยู่ ส่วนกะแล้ว บางทีกะกะกะกินข้าวเหนียวคือกัน ญ้อนว่าคร้านล้างมือ

ตำบักหุ่งอีหลี

บ่ค่อยมัก โดนโดนกินเทื่อ

มักกินผักหลาย ญ้อนว่ายายพากินแต่น้อย

ปกติกะกินไข่เจียว เพราะว่าเฮ็ดง่าย

บ่มีหยังเฮ็ด บ่เฮ็ดหยังเลย นอน

อาจจะบ่น่าเบื่อ บ่น่าปวดหัวเท่างานประจำดอก

เบิ่งซีรีส์จ้า มักซีรีส์

หาเงิน วัยรุ่นสร้างตัว

ในห้างล่ะเนาะ มีแนวให้ซื้อ

เลือกการ์ตูนญ้อนว่าบ่มักสารคดี

อาสาสมัครกู้ภัยบ่ ได้ซ่อยเหลือประชาชน

เฮ็ดขนมแหล้วเนาะ ญ้อนว่าอยากกินขนม

ปกติกะมักอยู่แต่บ่ค่อยมีเวลาได้เฮ็ด

มักวาดรูปมากกว่า เพราะปั้นดินเผาค่อนข้างยาก

Cullen HateBerry เพราะว่าเบาสมองดี

มีอยู่ ช่วงนี้กะพายุหลาย เที่ยวไสกะบ่ได้

อยากเป็น YouTuber สายท่องเที่ยว เพราะว่าได้ไปเที่ยว